Agaa uka'ata'e bii'ee'iai agaa, bisio kairikairi raataro hura- haraaboroo. Hioko'i iru'e tabiri a abeea, a abeea ori iisii bii'ero hura- haraabohara. Opii'a husiro iaarei bii'eeraapa, aru bii'eeaa. Hioko'i aru bai hokobaa boatoi, a agai hokobaa hioko'i bo ku'uku'u bisio, aa, itaire heriau ubai sa iisio aga taupaeboo kai iisio, iisio. Tarutaru'u ku'uku'u hioko'i ia aga ouupa. Hioko'i aru kutebaa, aru kutebaa. Hioko'i a ekeabaa ii'oo, bo riari, boikiro piro uka, a uka oo bisio piro a uka oo. Piro uka uka airaba piro aitoko haia bo kirako'o, oru bo riirii'ua are ruuperaapa iisio. Bisio a ekeabaa bo riari bisio aa suaheetaa ii'oo bo riari a ouabohara. Suaheetaa heetaa'iripa pita oru agaa a tuutuusi'eabohara bisio oru bo raata'uaarei bo riirii'ua riopa, iisio. Bo tabirirori bisio roari bo riirii'oro siroribaa iisio a uka a uka reteehara kai iisio bo tabirirori a uka heetaa, a uka. Reteehara biraraba kai iisio reeto. Hioko'i oru agaa o huraaupa bo riirii'ua are o ouaupa ii'oo bo riari. Ha bo huku'ua oo, a roeoarei aba'iepa ori iisio hukubuuro bo tuutuusi'erapiu oru pekaa. Bisio a tuutuusi'eaba bo riirii'ua riopa iisio. Eipare bisio o baakaibaa opirii kai iisio o bo tabirirori bisio, uka rete'oeaa bo raata, bo raata'oo a uuka aripuihara iisio. Hioko'i bo riirii'ua siro'upa agaa iisio o ouaupa ii'oo. Uka bisio aru uka o bo re'asi bisio, aru re'asiia bo paoro bo bii'ee. Ha ori ii'aa bo aripu raataro biraarei bisio, aa aripu'iripa bokari uka ata'e kita'ee, iisio a paakoraea bisio pita <noise> o bisio eitaroo ekeribaa bisio iisio raataea, o ouruu hioko'i iisii. Bo tabiriroriarei a bai kasiba sa oru biraa o tuutuusi'eruu oo'ore boriari. O tuutuusi'eruu o sa bo riirii'ara riopa aba'oe iisio. Peka uka heeta, peka uka suku'uepa, uria tabiriiarei. Bisio a ekeabaa roga'a. Ua ouaba hioko'i oo'ore bisio, aa, o bira'auaa biraa aru bira ouupa, iisio. Akukupita piro kaitaraea aira'oo bo riari, a uka a uka uariiaupa ii'oo. Aru bisiobaa aru bo riirii'ua hurabohara, a uei kasibaa. Bisio bira bo raataro'oa sirobohara, iisio. Bo tabirirori bisio uka pakora'oeaa bo ooruu, iisio, a ekeribohara bo bo a'oo- haraarei iisio, bo tabetabe'e abai hukuihara bisio, eipare boikiro oo auka paakora piteea ooru basiro. O ii'oo ii ku'uku'uroo aga oubohara iisio reetoaupa bisio, aa, abai kasibaa sa oru agaa ohuraau oo'ore bo riari bisio, iisio, iisio sa aga siroeboo. Ei ku'uku'u'oo rabaraeea a kitaabohara, ei ku'uku'u'oo raba'oeaa a aga kitabohara. Hioko'i bai o ekehuara oo'ore bai, ubai ekeaupa haia bisio ee, a reteea. Orii ii'aa oo'ore tabetabe'e husiro, ha uei aru bisioea pita aru bo okuurabee bisioi, bo ahe'a bo okuu. Bai oru tuutuusi'eraapa, a uka bai kasibaa sa roari bira tuutuusi'eu. Abai kasibaa sa oru tuutuusi'eu. Bisio bira hukuiia bira hukuiia tuutuusi'e'upa, bisio bira oru tuutuusi'eea huku'upa iboou bo korau. O ii ru'uru'uo araba'upa agaa, iisio raataupa, o a huei kasibaa iisio. Aru uka topapita <hesitation> reetou, bisio topapita boo o bota'isi kai iisio boikiro. Aru abeea roga'a a ouaba bisio, aru bira riiriiibaa kai iisio. Eipare bisio topa pita o huraaba bo reeto a uka aripuia, pita ku'uku'uraapa iisio. Hioko'i ori iisio raataaupa bisio, aru bira oubohara, aru bira oubohara hioko'i aru biraraba hukuihara bira tuutuusi'ebohara, oirare bo riirii'ua riopa. Ha roari agaa, bo hurabuuri iokaa aripupita abaraa haia bisio, a takiabohara oo'ore bo ruuruu'ua kai bo toopaire iisio. Haia a uka aripuihara oo'ore, o opii'a biogaa bisio o heeta bioga bo tau bo eapa riiriihaaboroo. Bioga uka oo'ore riirii- haaboroo ruupe'opa bisio, bira ruupeea sa ori iisio huku'ue bisio bo ro opii'a biogaa bioga oo'ore riiriibaa bo eapaa. Bioga ruupeea, bioga bo okuu rabeea, hioko'i bisio bo okuurabahua a piro kitahuara hiokoi ii'oo bo tuutuusie pita <hesitation> pita o tuutuusieriupa oru biraa pita heetaa o ekeripa oru biraa oo'ore bo kepai iisio. Pita o eke- haraaboroo airariarei pirio piro baisi tea'aapa bisio au bo tabiriroriarei piro hukuia, piro hukuia, bo booboto'ooarei bo kepai, o abai kasibaa sa hiaepuhe uka iisio. Eipare, a uka baiehara oo'ore bo riirii ruuperiepa kai iisi. Hioko'i o boikiro bo eapaa iibaa, a bisioea bisio pita bira beriberibaa rogaa, bira uka bo ru'uru'uraba hukuia. Ha bira uka bo ruuruu'uraba'upa biraa ruupe'uepe kai iisio. O bisio bira ruuruu'uia tari'ata, hioko'i sa o ouribii eipa'oo <hesitation> bo riari a riiriiribaa kai iisio. Bisio a ekeribaa bo raataro'oo iisio. Hioko'i o ouruu iisio. Ha bo tabirirori bisio aripu'iripa ouriiba a hisi'a hareea a a tupari piteea ii'oo bisio, aripu'iripa abai kasiba sa atukara'iripai ii'oo. Ha oo'ore atukara'iripa, a bai kasibaa sa bo aripu bira kitaeeu haia. Oru biraa aripupita raata- haariborii oiraba, o iisio. O iisio pita o eke'opa agaa o iisio o ouaupa oo'ore bo riari. Uka ata'e bi'ee uka ata'e atukara raataroroo hura'iai bisio pita iisio aru ii'oo oubaa, aru ii'oo oubaa. Hioko'i oira ekeabouba ii'oo, bisio aa, tokoruraha ubai oiraba ii'oo, aree'iripa abai kasibaa. O oirare bisio bira tuutuusi'eehara oru bira, bira oru tuutuusi'eehara hitaka oirau oo'ore bo hukubuu. Are oirare'uihara bisio biraa iibaa kasibaa kai iisio. Auka bai kasibaa sa pupusi'e pita pu'ariboo oitaa'ita iisio. O are bisio- haahuroo bisio bo tabiriroriarei. O ta'iriruu oo'ore ai garasi oteariarei sa o ha oteiari subaiu a bo otei bo otei suba'i- haraboroo ii'oo ii raatao. Ha bisio pita irau piri betekaa'oo ha uka oira oo'ore a o paasi- haaboroo bo otei. O teiarireba kuteruu, bo ohopa ekeruu, baire aba'uiia. O bisio ukare'uia bo ohopa, bisio ruupara ohopa siroribaa, a ukare'uiaa bai'oeaa oo'ore bai'oeaa oo'ore bo tabiri bo tabaari bo tabiriri o iisio. A ukare'uiaa`bai kope'oepa a ukare'uia bai o ebe'ita a kopeea bo ohopaarei kai iisio. O iisii betehaaro bisio pita bo kepai roga'a ii'oo. Bisio a bisio haeaba bisio, bo raataro hitaka a hoko- haaboroo boore oitaarei. Bo ahe'a raataro, kaerikaeri raataro, a bisioeaa bisio pita tako'u biru roga'a ii'aa bo ohopaarei. Ha oru biraa heetaapita oo oiraba aba'uiaa bo tokaara, oru biraa hioko'i iisio. Iisio hioko'i pita'oeaa ruupe kepai haia. Iisio pita raapa. Oiraba aru kutebaa a ekeabaa bo raataro, bisio suaheetaa a huraabohara oru agaa, sa oirai hokoaboo oo'ore pita riiriiraeaa. Pita riiriiraeaa iisio iiboo bo hukubuuarei. Ha bisio bo riirii'oro roari roiraba bo tabiririarei, a bai ksibaa sa tegiripuhe iisio. Ha bisio iisii raataribaa, a bai kasibaa sa bo aripui hokoriboo iisio pita ruuruu- haaraaro.